<hesitation> Geƒlɔ, Geƒlɔnua <hesitation> ne agbetɔ dzɔ va anyigba eɖa ke mawu ɖo ɖe mìa ŋti alo fu yiwo le mìa ŋtia wo nɔna tsi, nele tsia. Vevitɔ miabe nkumetɔ enana be mìabe ŋkume me nyana kpɔkpɔ, me nyana kpɔkpɔ. eli nenea ne fua le tsitsi ma, enɔnɛ edzena ameɖewo, me dzena ameɖewo ameɖewo. Ye mì tsɔna egeƒlɔnu ya, ye mì tsɔnɛ, ye mì ƒlɔnɛ kekeŋ kekeŋ kekeŋ kekeŋ ye mì ƒlɔna efu mawo le mìabe ŋkume kekeŋ kekeŋ adzrae ɖo, ne midzrae ɖoa, ana be mìabe ŋkume nyona. Egeƒlɔnu ma, kpena ɖe agbetɔ ŋti be agbetɔ batem nya kpɔkpɔ. Eye wotsɔna alamvi gaɖewome mìtsɔnɛ ne geƒlɔnu ŋtɔ me le asiwò oa, mitsɔna lãmvi gbagbalo, mìtsɔ ƒlɔ nɛ. Evia Yovowo va ɖe ma- machini ga- machini ɖe to wotsɔ kpana ɖa, ya mele mìa gbɔ fiya o, ele duwo me mìkpɔna, ye wo tsɔ kpanɖa, wo gba tsɔ ye hã xɔ ƒlɔna ge. Enuwo ne le mìa gbɔ mìzãna, nenema mì zãna woe ma loo.